A nara kjua ya thia ku ndu xragu gu gu leon o tigre undanixraa ke nthia ku ya raneba neba ko xrar'uan unesu uchiga undanixra ke nthia koala xra kjueni rakjuan ixin xra gunchena ixin xraban eban thi tun peligroso xini thiye o ni son naxina naxina pero kjue niguya faboya na n'en ba xra guthan ncha xi uchachje ke nthia ku ya na rakue rakjuan tehsban texina thi ku'ian ni jii na suna si xi xi ne o ni so thiye thi kuya nina rogunda ndithon tsjina sits'eni pia mia guaye nthia ku la yena nditon n'en guya es peligroso ndi.